ifunguro dindulile ikufuri lila kama ifungulo jajene lipatene, udindula kiurahisi hata ifunguro jikwingira mulikufuri jufu- kwungura jikungura yaani kiurahisi, najisumbula, lakini kama ilikufuri tofauti nifunguro jikwingira kwatabu. Lakini kama ifunguo jajene ungingisya ungingisya tu ili unionga tu ivi vuna ifunguro jifunge ki- kiwepesi yaani kiurahisi.